صفر خمسة خمسة صفر سبعة تمانية تسعة تسعة اتنين تلاتة واحد صفر أربعة. صفر ستة ستة صفر تمانية سبعة تمانية تمانية واحد خمسة تلاتة أربعة.